<noise> Ty fiagnako zao magnenty azo o avao. <noise> Manombok <noise> am valo <noise> zaho <noise> tonga <noise> ami birao <noise> zisk am efatry <noise> firavà igny.